الأوقات اللي أنا بحس فيها إن أنا كان حظي وحش هي طفولتي بالذات في حدث معين كان هو أكتر حاجة بوظتلي حياتي يعني هو إن أنا كنت عند مدرسة كانت صعبة جدا وكانت بتضربني- بتضربني على كل منطقة في جسمي وكانت بتزرقهالي أنا و أخويا.